Ayam kalo nak kenal dengan tuan nye gampang, kalu di dusun tu men nak galak melik pete wang tukan pagi- pagi di baginye makan ayam tu, nah di bukanyo kendang di luput nye siang di baginye makan juge petang die nye masuk ke reban lagi. Tiap pagi, tiap siang, petang, mak itu lah gawenye tapi men di duson tu kebanyakan ayam dak katek reban nye kalu nye dak katek reban bare nye kenal ngan tuan nye karne ye tidok pocok kayu paling tuan tu ngiri berapo ikok ayam nye bae, nah apelagi ayam jago, ayam jago tu pelinyang nian, kalo ni linyang dem dak ke tidok di reban kite pasti milu ayam betine wang nah tido di reban wang tula galak di aku wang ayam nye, nah ade juge ayam tu yang dak tau ciri dengan tuan nye nian ayam bruge, nah kalu di duson tu ayam bruge tu tinggal di utan anak nye nian kecik te kliuk wong berahai tangkai apelagi induk nye pasti terbang jaoh nian, nah bruge tu juge men wong di duson jarang wong ngengon nye karne he tu beli ampon nah ade juge men nak ngengon bruge tu kite dapat dak telok nye yang kecik juge dak te jinak bruge tu karne men betemu jak kecik tu kalu di ngengon biasonyo dio nak makan mati na kalo jak telok nye mudah- mudahan jinak bruge tu, nah men di duson tu kapan wong dapat bruge utan tu di sembelih nyo di makan men nak di ngon dak katek.